مشان تركب الدراجة، أول شي تأكد أن الدراجة مظبوطة على مقاسك بعدين نبدأ بمد قدمك على دواسة واحدة، وحط الثانية على الأرض، الخطوة الأولى أنطلق بالقدم اللي على الدواسة وأدفع نفسك للأمام قدمك الثانية على الدواسة <hesitation> تدوير حافظ على توازنك وركز على الطريق.